هلا صديقي، شفتك خايف من ركوب الطائرات وقلت لازم أتكلم معك، أحيانا الخوف هذا يكون طبيعي بس أتذكر أنه الطيران من أأمن وسائل النقل، الطائرات مصممة بأعلى معايير الأمان وطيارين محترفين جدا، <hesitation> يمكنك مساعدة نفسك تخيلي الرحلة كأنها مغامرة جديدة، <hesitation> كمان حاول تشغل نفسك بشيء تحبه، الى اللقاء.